أول شي أشكركم على الفرصة ذي أنا متحمس جدا للانظمام لفريقكم. عندي خبرة في المجال وأحب أتعلم وأطور نفسي. أؤمن بان الحياة اه بان العمل الجماعي مهم. وانا أقدر أس أهم بأفكار جديدة وأساعد في تحقيق أهداف الشركة. وأتمنى أكون جزء من هالمرحلة معاكم عشان حبيت العمل معاكم وعندي شغف كبير بالعمل في هذا المجال.